أفضل أكون فنان مشهور، ولا أكون رياضي، لإن الرياضي معرض للإصابات معرض للخطر، أما الفنان ما عنده ، ما فيها خطورة، والإثنين ما يفيدون بشيء، إلا تضييع الوقت بس الرياضي فلوسه اكثر، ما أدري.